कुत्तों बारा मा कुछ गलतफहमियां छन सब कुता खराब हूदन। सभी कुता कटदा छन। कूतों थै घार भैर रखण चैंद ।कुतों थै पलं कुण बहुत ज्यादा खाणू चैनू। यू सब।